Injo nakke anua nu <hesitation> kaumala kenjo, <hesitation> anua do apa injo renna <hesitation> <hesitation> hewa-hewan tallo kua ngae injo bassa, <hesitation> anu <hesitation> ulara', <hesitation> bahi, <hesitation> kanjopang. Konjo komalla kagallea, kunna kanjopa iya <hesitation> tane'ce soloro nu mal'la, anu ki do, ta gele-gele ki <laughs> ngit'te. Punna kanjopang <hesitation> taneo pa'na pase ri'te kuttu na lare-lare injo mae. <hesitation> pounalara <hesitation> anu kunjiaka <hesitation> re <hesitation> sikalingkong ena'koko, ularra ma <hesitation> ku'te ri pi'te iluralae na stanga mate. Kata paus gaelle'na kauralale'lenga nganu <hesitation> pittu'i. Untung injo na <hesitation> leceri ji <hesitation> na sauwa ngara lamperi yanoang, toro-toroang <hesitation> cowandre oh <hesitation> allalu'i kapang. <hesitation> yebahi wowahya ka intoro kaintu sumbinna wahea fa haya, fafalayi ippunna nu <hesitation> andro anu ing <hesitation> rara, <hesitation> nganre'i rara. Intonna wahayana punna wa'i, punna ta beluk, na he'so ko wahya, bate mentong poiki na nampa na anu karae. <hesitation> Eemaing tau riampi'na kokongkuiyya nu ri huno ri bahia. Kaa injo hattunta lampa ngusiri bahi, naa pokei mingkaaa, ealesse'i pokena, ngalle berang. Injo berangna naa naanu mi injo, lana tebba' mi naung na egiling dilumpaki naa rikokko limanna. Talarisalai na cappu anunna assi lalanna, parrunnayyai tabbere' berese injo mae. Punna bahi, bahaya kalea intu bahiayya.